Ilébadayema dan- ma- ma- gniyi, mu war yi lé. Wora méye- n- iwuruni, méye war yi an- an- gwii dé. Mula bortu tuuma gwar yi. Tuma iwuruni mbéghine, musa kutu yi, dhédé yi fé idibé. Mu la ka ngnitima, mu déye, mu yur yura yi an budena, mu gni. Ifé singane. Mu gni yi wora wora, ngnito gniti mu la gnini ni, mu déye mu yongu an bude, mu la yick mu kurma nfé sééne mi ifona ifé sééne. I fone funlane- funlane mu fé rotu, mu la fu jick singana.